Binesii yani bere buyon hinjir ama bere bona gudio lilla inin dandee survive bines kun gala, galin dandee yani inin bon kas savaivaa bere dub robafa inin lilla hinfedu yani ini dandee bila bisan hindugin mda retu hamtu dandee hi ijemaa dub dandee hin savaivaa bila buyoaf bisanen hinyan beremda dertu hamtu hin savaivaa.